ཨམ་བེུ་ལནས་ དེ་ཁ་མི་ན་ ཕེ་ཙེ་ ཕ་དའུ། ཡང་ན་ ཨམ་བེུ་ལནས་ གི་ ཡུག གེན་ དི་ ཁན་ ཡེ་པོ། སུ་བ་ ཆེ་ ན་ དི་ ཨམ་བེུ་ལནས་ ལ་བི་ ཐོ་ ལེ་ དི། མེན་ཀ་ ནམ་པོ་ དེ་བ་ ཧོན་ས་ ཨིན། དེ་ ཨམ་བེུ་ལནས་ ན་ དེ་ མེ་ ན་པོ་ དི་ཆུ། མེ་ ཆབ་ ཆེན་ དི་ཆུ་ ཀོང་ ལོ་ འོ་དི་ ན། ན་ས་ དཀིཏི་ གི་ ཀིག་ ཤ་ ཨིན། ཨམ་བེུ་ལནས་ ན་ ན་པོ་ ཀམི་ དཀིཏི་ ཁརཁ་ ཐོའོ། སུ་བ་ ཆེ་ ན་ དི་ ཨམ་བེུ་ལནས་ ན་ ནེ་ ཕོ་ ལུཀ་ཏེ་ གི། གུ་ཝོའི་ ཀབ་ སོ་ ཨམ་བེུ་ལནས་ ལོ་ ཀ་ གི་ ཡ་ ལམ། མེང་པ་ཀ་ དི་ལེ་ ཨམ་བེུ་ལནས་ ལོ་ མིན་པ། མ་ལ་ མ་ལ་ མེ་ ན་པོ་ ཡང་ ན། ཆབ་ཆེན་ ཧེ་ ལབ་ ཏེ་ མིན་ ལོ་ ཐང་ དོ་ ཨིན། ཏེའི་ དེ་ ཆུཀུ་ མ་ ཧེན་ བ་ མེ་ ནེ་པོ་ ལོ། ཕེན་ ཁེན་ མེན་ ལསོག་ པོ་ དི་ཆུ། དམངས་སོག་ ཐེན་དོ་ ཨིན་ ཏེ་ ཁས་ལི་ ན་པོ། དེ་ ལྷབ་ ཆབ་ཆེ་ ན་ དི་ མེ་པོ་ ན་གི། འོ་ ཀ་ ར་ མན་ ཨཀབ་ཆེན་ ཁིཀ་ གུ་དོ་ ཨིན།